රුපවාහිනියයි සංගීතයයි ගත්තහම මම ගොඩාක්ම ආස දේ තමයි සංගීතය. <hesitation> ඉතිං ඒ දෙකෙන් එකක් <hesitation> මට අතහරින්න කිව්වොත් ඇත්තටම මම අතහරින්නේ රූපවාහිනිය. මොකද මට රූපවාහිනිය බලන්නෙ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මොකද කොහොමත් මම රූපවාහිනිය නරඹන කෙනෙක් නෙමෙයි. <hesitation> මොකද අපි දන්නවා දැන් ගොඩාක් විට අපේ <hesitation> වර්තමානයේ අපේ බොහෝ දෙනා රූපවාහිනිය නරඹන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය <hesitation> අන්තර්ජාලයෙන් තමයි හැමදේම නරඹන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නෙ. ඒ නිසා මමත් ඇත්තටම රූපවාහිනිය නරඹන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මට ඒක <hesitation> නොබල ඉන්න එක ඇත්තටම ගැටළුවක් නැහැ. නමුත් සංගීතය ගත්තහම මම ඉතාමත්ම සංගීතයට ප්‍රිය කරන කෙනෙක්. මම ගායනා කරනවා. ඒ වගේම ගිටාර් වාදනය කරනවා. ඒ වගේම නිතරම මොන වැඩේ කරත් මම <hesitation> සංගීතයට ඇහුම්කන් දෙමින් <hesitation> ඒ වගේම සිංදු අහ අහ තමයි <hesitation> ඕන වැඩක් කරන්නෙ. ඉතිං ඒක හින්දා මම හිතනව රූපවාහිනියයි <hesitation> සංගීතයයි අතරින් මට දෙයක් අත් අරින්න කිව්වොත් <hesitation> අනිවාර්යෙන්ම මම අතහරින්නේ <hesitation> රූපවාහිනි කියල.